Ovons kam kuugal mum kañjun woni ɗum foo'inai huunde peewunde, gam ɓeydaa ñaamugo nde, koo gam ɓeydaa resugo nde, gam to nde wonnoo. Ovuns e naftira e hiita fo'inanma huunde peewunde.